Rapupanii ak ishin min ijaartun, min ishia ak ishin ijarret, won ishia-won tok uff kasa tufte minan ijaretiey min sun akama kakala ishitum ijaretay duumi ak ishin min ijarte min ak cholle ijarte ak ishin kasteet mudda guddio ama min sunen biness fanen hin kakkaba ak ishin sagalenen achum kasit dargetiey duum.